Sobaajo am yidi fudda watugo kare pawne je jalnata himbe, o taski o sodi kareji mai himbe do jala mo. Kanko bo wala ko dami mo sam odo wada sungulla mako tan.